Aminaha alôgny e hoe aroa fô le mety <hesitation> miara-miegny piso ndraiky raha piso ndraiky fandroàka satria piso zany mba mangala voalavo an-tragno mihignana voalavo, fa avakeo fandroaka koa gardien'ny tragno, tsy manjary miditry an-tragno fô fandroàka, fa misy misy aretiny tsy aiky fa an-tokotany fô izy, izy an-tokotany igny mbô mi-gardien miambi- miambin'ologno olo kôfa ôlo angalatra magnan'igny de izy kôfa mivovo de tetry amizay ana hoe ha misy mpangalatra zany e ôhatra.